Abowa a m'enyi gye no ho paa yɛ abowa gyata. M'enyi gye no ho, osiandɛ ͻayɛ noho dɛ ͻyɛ mbowadoma nyina hͻn hen. Na afei, obiara nnyi hͻ a otum no, sɛ ekͻ nwura mu a. ͻyɛ ͻhen wͻ nwura mu, na ͻkyerɛ dɛ ͻyɛ panyin. Afei, n'enyi yɛ dzen. <noise> Na sɛ ͻpɛ biribi a, ͻkͻ tsee. No ho yɛ dzen, obiara so nntum nnhyɛ no do. Ntsi m'enyi gye abowa gyata ho.